A da gne kafe disanigny aminay ao avao e tena lalako fa misy karazany maro atokotry io ka misy gne capuccino, gne mocha, arabica, izy aby io a kafe au lait avao gne tena findranomiko sha, zay karazany aby zay.